ترى مو كل شي طعمه حالي يكون موب صحي عندك الفواكه وممكن برضو العسل فممكن تستخدمه بدال السكر. وحاول إنك تقلل السكر بشكل تدريجي وراح يظبط معك الموضوع وتتأقلم على كذا. برضو حاول إنك تختار حلا يكون صحي اكثر عندك مثلاً شوفان مع الموز والعسل ترى طعمه يهبل. المهم إنك تشوف بدايل صحية وتكون بتحبها بحيث إنك تستمر عليها